<hesitation> B'aje'laj kib'el in- in- intzo'otz jo'mij ki'ichnil b'el inka'aj ti ki <hesitation> peinar intzo'otz <hesitation> jach yutzil in- inpol y tulakal k'in kib'el ki- kimentik ti kitzo'otzil.